Rameva zany <hesitation> fahafantarana ananjy alongany a izy le miegna amina <hesitation> désert de <hesitation> rehefa izy le amina désert igny a <hesitation> minandrano alongany izy akekeo amin'ny quarante litres akeo de efa misy fitehirizan-drano amin'ny tendany de zany mampaela vilogna ananjy raha ohatra ka hoe hamakivaky désert.